Ho behia dɛ ebɛyɛ "introvert" obia ɔtaa hyehyɛhyehyɛ dae mu a <noise> ɔnnkasa a, ɔmmpɛ nyimpa bebree "than" dɛ bɛyɛ obi a ɔwo obia <noise> na ɛnye no reserew, epɛ kasa a <noise> epueipuei. Emi muhu <noise> dɛ nyimpa wankasa ehyɛ wo dan mu a innya asɛm, nnye obi nnya asɛm. <noise> Nna a sɛ annkeka wo nsɛm a obiara nnya wo ho asɛm mmfa nnko nntsia wo. Eyɛ dinn etse hɔ etsie asɛm aber a ohia n' na eyi - ama mbuae. Nna ɔba ne dɛm a nkorɔfo mpo nnhu w'abrabɔ mu <noise> dɛ eyɛ dei anaa eyɛ dei. <noise> Ntsi dɛ ɛbɛyɛ dzinn no <hesitation> mpɛn pii ɔboa. Ɛna sɛ nkorɔfo mpo ko tsia wo a wɔyɛ dɛ wɔko tsia wo a ansaana wɔbɛben wo no na hɔn ankasa wɔaber m' osiandɛ ɔwo nnyɛ obi a eka nkorɔfo bɛn wo ho aber bia.